أكتر مادة كانت مفضلة بالنسبالي هي الرياضة لأن المدرس بتاعها كان شاطر جدا وكنت بفهم منه وكان سامحلنا إن احنا في أي وقت نسأله حتى لو في أوقات تانية حتى لو في أوقات تانية غير أوقات ال- الحصة وأنا كنت شاطرة جدا في المادة دي أساسا يعني في العادي فا هو حببني فيها أكتر بصراحة وكان بيشرحلنا بطرق مبسطة وسهلة وكان طيب ومش شديد علينا.